ما أدري في الأنواع بصراحة، ولكن بشكل عام أحب اللي تكون هادية، اه يكون كذا يعني م م ما تكون دوشة، يكون الكلام هادي ويكون الكلام واضح، ويكون يحسسني بالروجان ،يعني كل ما كانت هادية أحبها بصراحة، اما ما أجدر أسمع شي كذا صخب وما أدري إيش ما أحبه.